Kafe sa Dite? Kafe, Dite aloha tiako fa kafe mbo tsy nihaniko indraiky satria manaly tsy zakako kafe ary mamparary lohako farany zaho mino dite avao.